Pìa ën föi culurà da regal, lu stende ën sima a la taula, pìe ël pachèt dël regal, lu büte ënt ël mes, cumince a pieghé, prima da 'na part, pöi da l'autra, pöi a sinistra, pöi a destra, pöi t'ie faze ël rizvolto da suta, pìe ün nastro culurà e t'ie faze ën bel grup